Aman aman tau lo darika nana iri? Aman taulo dari malaie logo mi. <hesitation> yani kutta fala kshu kuta falakir unane elsine, tala tone angisga aba abe keson kucherka kuli keson, batarka batar keson. <hesitation> Kulu فترة kon echira, aman sokarey lechiran, jarfi tana fary nagni kes naginan, naginan. <hesitation> Male dary yani, angisi angisini abade angisi wichinane. <hesitation> Kucheka batarinne, geyega aloja keben chiko engulo, tala tone ula near ademri ula neair eli. <hesitation> fa hayawani hayawani amana kuta fi yani.